Nde gongel dottiyelkam heɓi hibaru sai ngel dawi ngel yahi to lekki kin. Nde ngel yotti, lekki kin sai ki wi a jaɓɓaama ɓi wane mo wuro wane. Koi wadduma to an bo?